أنسب حاجة دلوقتي للي عاوز يقرأ كتب ومعندوش وقت فاان هو يوفر في وقت فراغه الكتب المسموعة <noise> يسمع الكتب في وقت فراغه وهو مثلا رايح مواصلات او وهو رايح يعمل مشوار او رايح يعمل اي حاجة دا طبعا مبتحتاجش ان انت تقعد تجيب الكتاب في ايدك بتسمع بس وانت ماشي ويعتبر قرأت الكتاب